Pos sí, ave... Pos... paque l'augua selga más limpia i segura pa bebel, porque siempri ain cosas que puein sel malas pala salú i no se guipan, se-la hazi passal por un citru. Essi citru puei estal hechu con materialis destintus, que entrillan la guarrería, baterias o otras cosinas. Por exempru, puei tenel una malla mu fina qu'entalla las farrugas más grandis o carvón ativau qu'assorvi goloris i gustus contumerius. Peru, amus, que si no estás ciertu lo mejol era de hervel l'augua pa quital-ti d'enreus.